दब त्क्सज् जै बएज् न्ग् मिजिअमौ तन्ग्न मुजन्ग्मनु न जुअव् तन्ग्न ने बन्ग्सेन् मुजन्ग्मनु। अन्ग् निमोते अन्ग् <hesitation> मिजिअमौ तन्ग्न ने बर <hesitation> मुजन्ग्मनु न अन्ग् जुअव् तन्ग्न ने बद्रे मुजन्ग्मनु। अर क्सुउ, ज्ने ब जिब्त्सुनर् बक्स नुन मन ज्रे मैदेर्, मस, फ्लु, जिब्उ। अर बैदि सिन् द, <hesitation> ज्रे इकेल्, मैब, मैपि, ज्रे बैदि सिन् द नुन मन, अन्प्य मैदेर् नुन मन, अन्प्य मन् नुन मन। पे बैदि, बैदि बैदि सिन् द नुन मन, ज्इक्उ न्ग् द्इल्न्, ज्इक्उ न्ग् त्सेब्ल्पु नुब इथ्य, त् ब्न्तक्स्इ न्ग् ज्उ उ थ्न्गने बर्र द्र्प् मजन्ग् मन। अर, मिउज्मौ <hesitation> थ्न्गने उ मजन्ग्, क्रन् मिउज्मौ ब्रत्, मिउज्मौ ब्रत्, <hesitation> द्न्ग्नि हिस्त्र्, स्क्न्ग्नि हिस्त्र्नि ज्नि स्कर्कु न्इ मन, ज्इक्उ न्इ ज्न्ग बन्ग्स् स्लुन्ग्, न्इ स्लुन्ग् नुन मन। त् हिज्द्नि ख्रि मिउज्मौ थ्न्गने उ बन्ग्सिन् मजन्ग्, उन्तु न्ग् ज्उ उ थ्न्गने इस् बन्ग्द्र् मजन्ग्।